कोली रही जाओ। जीरो, सव, सवदुन, दो सो, सवचोक, चार सो, सवपंजा, पांजो, सवचेंग, शे सो, सवसता, साथ सो, सव आट, आट सो, सवनमा, नौसो, सवधाम, हजार, यो पहाडो सव को पूरो हुयो।